मए छूस्कोदिम् दोग्, क्योकि हिन्ते बोहुत् लोयल् थके दोग् बेलग् अरु प्लुस् बोहुत् प्लिफ्, बोहुत् खेलिबोर्। भोहुत् फ्रिएन्द्ल्य् थके दोग् बेलग् अरु दोग् बेलग् होजुन्तु निजोर् मलिकोर् प्र बोहुत् चरिन्ग् करे निजोर् बोहुत् ध्यन् रखे। अरु प्लुस् अरु बोहुत् मरमो करे जुन्तु हेते रेस्पेच्तो करे अरु प्लुस् बोहुत् प्रोतेच्तिवे हो हरे मने खुन्प। जिभे किप करे अरु थे बोहुत् मने बसबो त्र्ये करे कोगो बेलग् के निजोर् मलिको अरु अरु हेते बोहुत् फ्रिएन्द्ल्य् हो थके। प्लुस् अरु दोग् बेलग् के खेलिबोर् लोय्, खेलिबोर् खुजे, हेनो कय दोग्।